Ia vuisauna i'inana e'u pauruna agonana, e'u puruna agonana aurava va ra'au aka. E'u monida a'abidia a'anana, agava'una, naku'una osidi, nakumaida osidi vega vigana, vigana abu, abuna, abu egenai vimai. Naku'uda agava'una osidi e'u puruna agonana vira'au ikava. Aurava vi ra'au goae'uda, aidauda aua'uda, e'u puru kapeada kaudadai e'u kauda ero boudadai va'abidia, vavaonodia a'ana a'a agona a'anana nana e'u puruna agonana. Agonanai a'ana aurava bouganai isa ra'au. Agonanai vemai a'ana, rorida va'abidia, aurava a'ana agonana vemai a'ana, a'a taem na mai a'a agona vemai sibo e'u rorinai. Kauda vavaono da vogana, e'u rorina i'inana voabia vogana goae'uda, aida'uda, aua'dada, e'u puru kapeada kaudada, vava'una, geigei'una, nana kaiva'u, agava'u kaivana vuganida, vuabia vumaiainidia e'u punna agona isa ra'au akava. Eda mai a'anana, a'a agona vemai a'anana nana aurava a'ana e'u abu na a'ana vava diudiu a. Ganauga nai no isa va diudiua vemai vegana a'a e'u miana abunana. A'a rumana abananai a'ana gavada egege isa openia, abuna ioinana ve raugava, kauda edamai ba'ananai no eda vi'o a'ana eda sia o abuna ioinana nonoa gaga. O a'ana gai ena puru, puruna agonana eda ra'au gekava a'ana eda sia o a'ana a'a vavinena ena puruna agonana eurava vera'au a'ana ounanai ena. Abuna geva diudiuava <hesitation> goaenada ena kauda goaedada eda mai inoku eda ra'au. Gebada aurava a'ana a'a <hesitation> dabarana isa vavaia a'ana gebada isa kore agania, boromada, veada, kokoro'oda, raisida, iniveuda, gavarada veadada boudadai, na veanada boudadai, rabaoa gebadada boudadai, a'a abuna a'anana isa kore. Aurava kauda edamai a'adada, bouganai isa aniani, bouganai isa mougu, isa ra'au. Da aurava kauna ka vesia nana e'oraniu reava, ve'o nana aurava a'ana bouganai isa ra'au mai rari, siboga isa rari, isa ra'au, isa bugi. Nana da aurava <hesitation> vaida eda mai a'ana da eda ra'au, eda mia, eda ra, eda konodo konodo. Ko nana aurava kauda boudadaieda mai a'a agonai a'ana, bouganai isa ra'au, isa bugi, isa rari, isa aniani, isa vainai, isa auraro. Nana da aurava idua eda mai a'ana ounanai vugana a'ana kauda vavaonida a'a agona vemai a'ana isagana a'anana bouganai isa ra'au, isa aniani mai gesia erova agona vemai a'ana gebada eka'ana ira'u korikori eda vavaida eda koredia a'ana ounanai. Agona vema, a'a taem nai a'ana, vumai a'ana boumuinai vuvaiabiveni vumai, idumuinai ena'edo emai ega aemuinai. Vu vaiabi veni inoku agonana vemai ra'auna vegana ku'anana kaivanana a'ana bouganai isa ero ega miada abudadai.